أفضل نصيحة إتلقيتها في حياتي إني ما أشغل بالي بأحد، وما أتدخل في حياة احد، كل يبكي على ليلاه، ما أحب أتكلم عن أحد ولا أدخل في حياة أحد، وأحس هذا ينفعني في إني مركزة في حياتي، ما أشغل بالي بأي أحد.